Ka nibu a twiye kutane, miyadu. Dine ng temi a tiu ko miya bware ma ya yayo dine kina uu ko yami makimin nangangu we bwaru ma yadu kini banang ma kini niri diin ma ma nangan ngu ka mi ma nangangu a dakan ma madan nge makiladu mi tete ko nga nangangu yan ma nangangu yinu yo ma ki lawe, Temi ko to ngai mini chima yawetu wure niye? n ya cobri miyawe kambiru kambisu nan didu chi mayewengetu chima chatu n cha kidangu nin na dwiyenangu kambiru kifibti dino ni chadu kida kangangu wenga finu yinu mi ma nangangu yinu be canti lo yinu lemi kila biu ko kan ngu na yadu kikile balang kikangu mi temi ngu bale mwaku mwayidu mwi miyange nemako tikanchi dine mini kini ka liman bwimiyang man yadu tete a mwang biu mun temi yi temi ko to washi ko nga ya bwai ya mamiye kiku nanga ti min kuntuwe miya yami dan finu temi ayi ko mimakimin nangan ngu yinu mi swe mima nangan ngu N chu ti̱mu, n chu ti̱mu ka chu ti̱mung di a le ngu ng kune mi̱ ng ben lan lo mi tete ng chuwe ti̱mung ko riyenga? mi mariyebu ko humg mwa tibi̱nang riye kuwa mima riyebu ko ngo yinu nibaduna ma ku wufweye yinu na madu yire? mi nga niya wu kuso ni̱ddu niya wukane ku yani ka kabitu keni niya chabtu na chaditu yinu na̱ya fiko yinu ni ya nima kabitu weku dikiru ni ma kabitu ka na ma kabitang ngu yinu ng beng ki̱n. Ni̱be yinu be ni swe a lo. Temi ko ko tou na ma kabitu ko ho to yinu finenang na madiyire? mi to finangu so ko hong na yadi nani̱n no ti kalninu kalninnu biwure nang bwelimu benichir bwelim mu ni yikan ni ma kwala kwerkwerkwer niyikan yanu ma kabitu ni ka timu timi bwala̱ bwalan to yinu kani̱n ka timi nabwenabwen niku a lwe yinu na ki̱lawe temi a bi̱yi yinu ko ng ka ku a lwe ko ku a lwe tete ko to ni madu yire ko tou ni doka kali niya kwali ni budu ni budu dine keni ya chabtutu ni chadu ni be lo kinan tung yinu ka ma na ka ban yinu niya ki̱ni̱n kanniyadu ni buwe kwaliyu nibuweli bukwali nibukwaliyu kan na bu kwaliyu ngu ni fatunu ki̱nin me nibedu beni fukadu kini sin ni chirtunu ni ki̱latunuwe yinu temiki yeyu ko ka ng tou ki twinbwi ko so ko ngo Ko nang fukati̱nu fukane yinu ni ya kuwulangu ni fakatunuwe nga a kuwulangu yinu a lam ki̱ni didibenu mwe a swiyen, ka mwe a swiyang kenan kwali a rigan a ri mwe swaye yinu yanu ngau lwangangu we kuu yanu twangdu we kuu wufwiye ni nga lwangu ni twitulitu yinu nifi kan nang na fiyan nan didibe kenan ni kuni didibe kan ngu na fiyan to yinu chambu ki kiyedu ki̱kidu to yinu chambu kiyan ngu ko to na madi yire niko yanu ku chamba a lam kan ngu nani kudan to yinu ni ku chambubu ni ku chambubu to ni ku cham a ri yini niki̱lan ni fukadu yinu a be a lan kuswiwu na she na ma netimne ko yanan ma netin yinu yanu shudu ni ngau kwala ni ngau kwakre na yal nibu nibwen nabwen na ngau kwala wuka kwara gungi kani kwara yungi to ni shuwe timbibu kani chuwe timbibe bibu ka kilalo kawure ka fwal bwi wenga lo yinu ka yo be yungeko ng ti twankunu ti yangkan ka a yowe nge, yinu beka yodu we nge lo kayowe lo, ka wure ki chirru ko niyika fi yana mamine nangang nge yani chau chattiu niba siranetu to nibu kasi mwannu ka kwatu yimu ka matu <hesitation> muchammu to ka nuba kweda ma yikonge a chabe, a nonge ki̱ni me to nibu kiyaratinu ane dịkulanuwe dine selibu ki̱ ngau numin kukukure ko to kayamu ma di̱kulane, ko a lebu dịkulanu a lebu ng ke bwe wile dine di̱kulanu A li̱mabu ni amabu fiswe le ng ti <hesitation> naba di̱kulane to yinu alantu wukanedi wukani a matin wa filan nange a siti di̱kindu kal niyatin yani mate kabitu yinu ni switate tiniyu kan ngu switate tinu yinu a kila ko a ti̱ bwake yim yinu ni swe ni noti̱n ni ma ti ti̱kalitu, ka nima ti ti̱kalitung, yinu a be a a lan wukane di yinu temi kotete ko nga ko bwemi ko ngo ko chi mayenitu so ko ngo ko fa fafubane kanodu mwa yadi bwale diyung? mi tete ko me limang we bwiyu so ko ngo ka bwanu yinu temi ko a gi̱gan sanang ka mayadu yama baba finu mwa ya mune kwabo mi nganga mayabu so ko ngo ma swadu bunge ma ya ku <noise> a dakabu <noise> yinu ng ya ku kenan, <noise> ka ma yakung, yami̱ su tumu mi̱ni munkun dine temi aya a karan to ng suti̱mu ng sutịmu ng suti̱mu a twiw bwiyu to ng le dur tinu ng fukan ng ke yakama twiye yinu to miyidumi yoki ma twiye mina neti dikuruwe ma madu yire yinu dang wure yan bau wure yani ng le wenga wure to mwe swiye n lai wenga wure we fiko kan man lai wuren ngu mwe swi a riye a tiye yinu min kune n taware, min bediye chan abe mwatiya a la to mamadi yire to yinu mi ngau mi sweswe wenga tiyan ngu Mwe wu a su sun a sw we la a yikan yinu ng yabe yinu ng ta ware mi̱n mi̱ka ka ka sui yinu ng be lan lo ba temi ko nga a mwe twaliye washi? mi a twaliye ko yinu ng lai a fịre yini ng fwa mi ng lai a wure ko to ka lang kini chuwange so ko ngo ko nan buwe dikuru ke ng nan le mwe yinu abe lam ware chuwange kenan kini didibe kan ngu na ma chuwan ngu yinu nibe yani bu dukuru ka nang bu dukuranngu yini didibe yine yani yani tii kini swakukung to tii ye a ri ni ki̱late yine mi̱n temi ko to ko bekwada a to kano na madi yire me o me bekane na mudu to yini nu mu bekane ko to ki̱rang ko do yinu ng do ti ki̱rang to ka ma do kịrang, yinu a be a lan kiswi wu ma yi naye kenan ko to nan ka tịmị na chutumu yinang ke chabti a be lo ke a be nan chabdu ng ti nayemi to ko yemi kata du chiwe kasono ki kalmini a twanan lo ki̱nan kwan a dunu mwunnu kunne ko ye mine ko mi̱n ware ng ti kin kushi a da loge ko so ko chatutu a ne layi ko a mun ki̱nu kwabiru to mine yi temiye to be bwenin bautire to begware kuma kina newe kini fatiyu tiyan min mun sele tenin abe a lan a lweshi a ka befwane tete ko nga nang do bwenin ka do wule To yinu yani tane be yina a beni a bwau to mi̱n nibu ngau lwaka nti fente to yinu kan na mayikong yinu ba temi ko to ka landi kura nan di mwado fente kan ng do fente n sukudu n yo tini yo yini ba temi ki̱ni̱mumwan a no ki̱ ngau lwaka to a yabu kasuwa a tanebuchi to n te ba funu ki yinu ngau lwaka kin mufwan to kan ngu ki ngau lwakan ngu nan to nang fi batemi kiyadu ki̱ kunumin kulunu nin bwesim babi̱tịrim mu nini burabbu a dun ninenba dine bwelebu buduw a yika lobiri a dukka nun we lo ng ti bwenin befwane. Yinuwe nga funi kan ngu a lan di yeno di kura kenan yinu temi ko washi ko nga kuranang a lame so ko ngo yinu na madi yire a yibi we nga lo tete Kwama ko nga tete na madiyire ko na bi beyibe ni bitu beyibe yinu alam yo shi ni tenade ni tenadu kini kutwalang ng ti kusa ka ng chire mwa dau kusa ki̱ni me nan yadu yana tene kurangu na tena kurnangu ka ni tena kurangu kiran di a le ye yinu ka wi ki̱ranu yana mayadu we bwa la a bwanu ka yani mayewe kayani maye we swika yinu ni ki̱la loni ka ni ki̱la loni ni swenge selibu ki̱ka bwesimu kwan ko kawure ti natibu ko ni ya yadu fiwe nema ma di̱bwalu we ki̱dan kanang ma swedu a lo Kani swe we nga yifilange kuma a ma nge ti̱mi̱ chididi aneni ka yafiye we ane ti kachi ka miku shiyewe to yinu na swedu we a fiko kani swenge to na le kudaniyu ko yani da yani da ti̱mi̱ ki̱kuyatunu to ka ti̱mi̱ a kuyange alam dii ko di swete na chati yiye to nibu ki ngau yilaritu kenan ni̱n bi̱langu ngu ni ngau di̱bini <hesitation> to ka ni ngau di̱binu na to ka ni ngau dibine na ngau bi̱ntuttu turkubu be lo ki̱tule na nga da Lo bi̱le, na nga ti Lo bi̱lada, ng ti lo bi̱lanuke, na ngan ti̱nu we a <hesitation> lo kulashine ti lo kutube ti lo bulange ti lo bwayen ti lo bucham, ti lo kwansele bi̱nu ki̱ni turkubu na kanadu ni yibe yilaritu to nibwau ki̱sati we naniyu niyi yilann ki̱n to ka a riye yina a lam ki̱dan ngu na ki̱la loniye kani ki̱la loniye yinu selibu kayido ko to gi̱gangu yubu ye asu kano na ma wule we ki̱ku kidange to we swang kuran ngu a rigan a riyangu alan swang ni swan netin we swang kurang yirang <hesitation> to we swan kuran yiran yinu ni kunu nayidu kenan nayikadu yana fa ku ni̱ da bekiti we bwanua belan swang ngu ti̱ta to nibu ki̱ma ki̱fekiku dikiru To kutalang ki̱ni̱n kwan ka murado ni ya di̱kiru yani <hesitation> kangke nayu we dikiru ni̱ babadu ni tadu ni mwitadu ka ni chiw nayi nge ni mwitadu mwitane we lo ki̱tule to koni madu di̱kulanwe ni mwita nayi kini me beni selibe ka nibe lo ben ni temune ko kwele ko ano ko bwewu ki̱ni dume ko nan kachibwe ni bade ko nan kachi ni chin to nan bwe na kware ni̱bu ki yare nan ni a mwita nam a belo kine to yinu yido ko to kalan ki̱swiwu mwan yinu ni̱bu ka si name to ki̱ dau titinitu ki̱ni ni̱n bwelemu yinu bwelemu nan bibu ni wu ti̱tinitung a nibunin lukutandu ki̱ni nan ka ti̱titu ko ni̱n na kadatichi ngu yinu ni ta naye we di̱kiru ni bediki̱nung to yinu a be a lan fikoge yinu mwan kedu mwe ka suwedu ka mwe swiyenge yinu na kuntu nagang we kani kun nagang nge na chuwe nan yana ma saritu we ku to kani ma saratu ni kunede me, ni tatte ware to yini beka yidu kabe a maka ko ka ni twi kambitu ni̱ twi kambitu nge yinu ni chiru yani fuye chitu to charitu a rigan a ri yinu yanan fiye chi̱tu na fi dum chambu ka mwe fu kwiye ka mwa fi kwadumge kwarime nan shi noni fidu ki̱dankan ngetu tukumbu a bebe kuten gi̱gan a bebu feredi no ni situ ti̱bwali we lokitule. Nang kuli̱n ki̱tulenu yinu naba kitule ane ti̱ganchi ti na naba ki̱tule ki̱madu ki̱dankan tuwe nga ti̱bwali seka siti ka ba kuti ka fitu ba wamu nan wamu ka swun kutenge to we kutenge kani siye nanchi ni wudu kini kanitu tịbwalitu ko nina furodu ninang chaddu ko chambu beni fedi sanang ke sun amadu niwe nanshi ki̱dan kan ya nimadan kenan yinu wenga finu <hesitation> bwesi̱mu bi̱tịrimu ni dudu we ka bwe wuti̱re yaki ma di̱kulanne yamu tau bauti̱re wachi mu weladu mwi a madu dịkulanduwe a ngadu kekowe bawu a lweshiye ka yaku ngau kalchinge selibu ki kadu dine nidu selibu we nga fi̱lan ngu nan nibu ki̱ka bwesimu nan nibu ki̱to bwesimu yinu bwelenu mwan chiru mwa yikatu lobi̱ri yamwa baba te kambịru ka nba kambi̱re mu bedikinin kambi̱ru chimwa yatu be muba tete ko nga chimayatu ng tu anewe tiyan ki̱dan ngu ki̱kan ngu bwesi̱mu ka aya kambi̱re ki yikan ka loko mi̱n ng yi naye ng temi kono ma yadu temi nan ni mani kambiru nan bi̱nemi nan ni ka yo kambire ka kalan dii kasuwa dikwambire kabiyubiye kono ko ma chaudiyu mima chadu ka dadu ka kasuwa ka <hesitation> ka niyu ko ng nga kone lweya? a yurukun ko nga ka lwediwu diyang mwa yim ni̱n na chabbu shi tiyang ki̱dankan tiyan ki̱dang gi̱gan ngu win ne fa we mwa cha teron a lwenu. Kaye nubu a ni̱n sije to mwan saddu mwan duttunuwe mwa yoti̱nu yo mukudu wukane di. To ka a be a lan wukane diye, to yinu ma chirtunuwe mwan yadu mwi yamwa lame bwanu ka ng ya bwako nge yinu chiman ya nga bwaktu mwan chadu ka mun bete lo ki̱ni kuswi niya mabu kum we fanti nibu ki noran shiya anewe tiyan kikan ngu dine kidan ngu ng ki kan ngu ke kda wu feredi wu nin na dwiyen ninan ngu chinan dwiyen minan nguyutu ni nweyi selibe ka temun ayi ko aaa to ka n nwe yi temune mun ng swi ka mun muyi temun ya riye to nan ki̱dan ngu ferediyen ngu we loki̱tule kikan nin ki̱tule dine chiki̱tuletu ki tulengu kun dilin dine ki̱fi̱be a lo ki̱tule wile nan chiya yo tukenin a be a swe we lokitule ng kenaba dikulane ng ke wule nwi swe niko ko nibu ka mwedo mwe kawai koka ma dikulandu tini kina mwe bu ni nika mwekinu mwe nanchi a ṯi̱n kituletu yinu we nga finu ni̱n, nin ki̱tule ane chi na mabetuwe bintitu kini turkubu we lokitule ka mwa yafile nge nun barado barane nemwa yadu fwaratu fwaratu dine mu wullu ka yamu fwaratufwarate seliba a fikonbu ki wela ni ko mayire mun le bin nin kini dukaniye? kono wure ko dakabu to ni baradubarane ka nku sele we kakike mun barubare. Mun sudu mu yadu bwanu yimu wenga se- sele kaku bweti̱re wukama chi alelete ki yidu ko kano bwewu wu wure nibu? to nibu ki̱bi̱du ko wu bwe wu nanchi a yo ko kai ngai tekin naba nure ko ng nan shiya a yo a fwa bwe mun mi̱n tukwalitu a bwewu a dau yem teki̱n ngu nibu kiswe bwe tite ka bwe kimadu kalankulan nge ko nda dawure ko wuda ng keda temune to kuswi chirwenga wu temune dinedu nibu ki fwadu kwadu ko nodi niyiko bwesim nan <hesitation> nwe temune ka mun ne temun kanin kitime mwaya na ma. Ka yamun koyi temune ka yo ka ditu ne mwan swanchikin kono mun kasan nan wureni kamwa mwebu ya temune temun nan ni ka yungin bwe wushi mwan yadu mwan nwen yam bilim we nga dikine nan chi ni fwadu ni ko bwesim anam maditu. Ki dan ngu bwesimu ni kwadu ni fwashi minde fwa yamu ko ninna nwebu chi <hesitation> dan yikini wiin yi battile abe ki kange dang to kagi yi katule nan wu kwama yomine nine kanan file kini kwang titunitu kini kwang kanan bi̱le nibe ki̱ni wuchi yi kanan bi̱le ni̱bu ki̱ning wushi yi to nan ayonine yi we lokitule wedin nunu yiki̱tule nan yiwu kwadu ni tundu na fwadu Kono di kono finanag yi ki̱tule yinu ka niba yan ko wachi ko nga dinkinu wure muyi mwi kai niwu alai kini duru nema yalu dunu ki̱ni dinu kang bwiyemiye bwiyemi kan ka sele ko a nga wu temi. Ko temi nema yalu ki̱ni di̱nu amma bwesimu gi̱gang ki̱yala tebu nubunu ki̱ni ka dimbi to nan kidan niyan le gi̱gan ng ke kidan ki bwila yinu we a finu we lokitule kanibu yaka si tiyobeti yanngu tiyan ngu tiyobitu yan ngu nibu kiyiduko tiyobi amma we ki̱dan ferediyan a bwa ni̱bu tiyobitu ki̱yodu we fangim chim keko file kima tiyobitu nan chi nibu ki̱yidu ko tiyobitu alebe, to ni kima diyore dan bi̱kammu a mabu diyorwe, ane diyorwe diyon nanchi secibi chiremu kidan ngu selibu fere diyan ngu shiya swenge kiyo kasi bwew le bi ki dang timinbu kiswabwanu kani kaya kuwe ya <hesitation> kayo fere kaswedu we kwam kanu dan bwanu kima kiyolan ki ma kiyola kidandu kani ki bede ko to ku <hesitation> ko fakwarbu a lame finu to yinu mun kedu bikimu bon ka kunu ka ta ware ka kuk nati̱bu to ko ng ti nan yikadu to ka ku kibede to yinu kwartabu ki̱yu nati̱bu a kaku Kwadu niyadu kịni kusani kwadu niyadu ki̱san nge ki̱dan ferediyan nang shiyo yikịtule niyi diko kun ninu alele ka mwa ya file we sheda nibu kiyoda ware we lokitule ki̱da ki̱bu beti kali yin kokenan kun ware kwan muyade di̱dan nau daa lo ki̱tule yinu we dang wa lo ki̱tule da wile ng ke dawu kone dine dawa lo ki̱tule dine kichi li̱mang dulimdulim yinu wenge finu we nga da lokitule a- a- aliman kebuliman to ki̱ni wuka ki̱swi ni ngau kikunti ni yibeka yilali kati̱kali kati̱kali a neni wu ka madukulanewe bwetire niwu ka madu finfinne ni̱bu chakidu ni yoda bwanu ko mu yamwa finfine n wure ki bau finfine to niko di̱kulannu a lebu nubu ki yi̱beka yilali ki matika titwe kimati ke kele kanan titile shiye nin yi ki̱tule nan wu kwama ninine n kwama ayo yini dangti dangti nan chiya a yo nine ki̱ni wunin yi ki̱tule nu nifwadu kikange nan yi kitule ki̱diya kwade wunni wefi we tikanti shi titti naba kitule ki madetu ka ni ya kideke yo na ki̱ladu we loniye tiyo na yika bibtite kamu tun fwana kamu tuda a lo kulachine to mwa yadu ki̱nin segatim ka tima se yini mwa ya binu ka mwa ya bine Ng fwanu kaya ki̱ni bwelemu burau nge ka bi̱tta nge ka bana nge to wa mwe fare a ya lo fwani nge, nan ni be fwan ka mwetinu kadan kiyotine beka ma kiyo yinu ka swandu kwan mun mwaya kutenge mwan swanti kuten mwan ngo ka kwedu mu ma kiyomo riye befwane ka ki̱latinu to di befwane yime lo kwaye befwane kabe lo kwiye kabe lokwaye tabedi kabe lomo to bwele mwan twakedu mwan yoda kaku yinu befwane ka dadu we lomo kini chin befwane ka chiru <hesitation> nemun yaka yo befwane ka yikatinu ki̱nu me mwan kịlati binuwe mwi kina lan lo li̱manga? kono ko ngo ng ln li̱mang yinu nibu ka ba̱kin kinu ko ko befwane n wure kono ko befwane wu wane befwane so ko ngu ng tekin wure ko tekini wane n ka biyu ko n munu wure ko ng mun wane temi ng wane to nan shi naba kịtule we muretu yinu niyiko ngo lallai befwanewu ko washi ko nga ko washi ko nga befwanewu ko na twakdu to ka befwane kweda a kene ari na <hesitation> kin to a aya wule fale befwane mi̱n twakti̱katwakku mi̱ miyatika yaku mi yatika yaku to kan ngu alan swaru befwane ka nadan ngu kan ngu ke kitime nyan ngu ari befwane a- ayiko neka na mini yaka na wukani dama Fwanu mun ka bwelemu ni̱nu banangen mwa na ni̱nu banang mwa yiredu yirene nga? yinu ni̱nni bi̱ttambu ni twakan niyikadu. ni yikatu di̱kan bin ya mwan twakte fwan nubu ki̱ bindu koko ng ki̱ befwane mu kwakide wu wure temun ka bi̱nu to ka temuna bine yinu kayandu ko ko ng munso ko ngo, ng temun dikinu wure? temi din kinu wane ng bena twakdu ng ko mịn ng ke ko ng temun a no fatemi to mutwaki befwane mutwaki ng ti befwane to ka befwane ng abe a kene anane ari to beni swetinu temu kono koto washi ko nga mi yiu min naye so ko ngo to nama nagang keni ya chaptutu tini chaddu ke nayemu na chaddu na ri furitu. Na ka a ribu furre to ki̱bedu kinika bungi ka kukkuke ka dukulan alebu to yinu mwan kunu mun kwarta ng kunu ti yaku tinamo to kan ngu naye kaya kuwang ngu to nwi naye to mwan yadu kuu we kiru kutan nan suda lo kawe sai di ka bwe a mwe kiya yayo yinu naye ka yaku di nubu kayade to nan di ka yade ane yadu kanan wuwulediye dine ni̱ni ku wa lo mun kwalta mu sudo kir to ka ma chu a kirang, yo cham abeyang, abe lo yinu beni ka- ka cham ni yo we lo a bi̱ne ni fwedu ki̱nin sanang ngu ki̱ni falanngu Na ki̱ suru, ng chin ka sur a chin ne yinu kale neru ki kwada ner to ane jo kidakan ngu ka kwadi̱ fali ng ka a kwa a riye to yinu ka bwaute tiniyu yini na da tiniyu yinu na kwaltu mwaritu yinu ka dado ka yo nga kan mwarinde ka ayo a kan mwarinde to yinu kedu ka wuleniye kaya ka chakdu kini sanang ngu ki̱ni sannag yinu ka daddu ka si chabtu ki̱n ka a si mwana a riye kiyo bwesimu bwesumu kawure ni ki̱yodu ki̱ chadu kama ku- kum a mange ya to ko kawure niye dada to kawure niyika kudatinu yeni daratinu darane. ka yan da ti̱ma a kwiyane to ni kunu ko tete mu yadi bwale? mi to niyika kiir faa tir mwamnu datu to kani tir mwane yinu mwan na ko shi a bekabe a fwatibe a wo ki̱yika ti̱kalu to mun mwa yika dikir ye mu swute tumu mwan ma swute ti̱man ma riyenge mu ki̱late lo to yinudiwu mwan belo mwafi̱kade a landi kwambire mwi diwu diye nifwal bwi na fukadufukane nena yafi to nan di kwambire muswedu mu yadubwa mu yadu bwa mwa mabu nanang diko yinu kalam di swete to nan di mun kuntunu yinu wukane di kanki̱dan niyika lo niko naye naba kambiru we lobiri ki beniya chi nayan tanin. Sai ke ninan twan be luge yinu niya lobiri yanu manangu we lo gwombe ni chutumu ni ma nagang kambi̱ran we lo gwombe ng muba loniyo ka na muba loniyuwe lo gwombe nge yi nitaware ni belo kani da sati yurab be ni betedu diti ng yurab ngu aduni mine, ng nang niya lo gwombe dadu yinu ni kilalo kan ngu ni ki̱la loniyan, ngu yinu mwi tete ko nga ng yakambiru ng diu ng temi ki yi ti kambiru to we filan ngu kamwa tanin bume mu fwedu mu niwu mu fwedu mu niwu mu fwedu mu niwu ko bwemi aya Lo gwombe a ki̱la li̱mang li̱mang to nan kịdan chini mada lo ki̱tuletu bwiyan ngu we lo ki̱tule na kebu. Kani chun yaki bude we lo ki̱tule kabe lomo ki̱ni̱n sin nge kono ko tete ko nga ko chunnu ku buyu ko ka mwan la mine to ma bunubu, mwa fwe chamu mwa yodu we kusurang mwa dwe bwau kwatila mwa nini̱ chambubu yu ka yika lokin yaka cidu ka sur nge yaka cidu mwandidu to nangdudu ka ni nga ko nene ko nga ko a ya di temi a makaniye ko nga tete kina di mabe to wuka bedu wukane kidi ko chi ng baditu nimi ba fwi̱ye nimi ba bi̱rang